بنجيب حله او غلايه-بنحط فيها ميه-ونحط فيها البيض-بنسيبو يغلي علي النار-لمده عشر-خمستاشر دقيقه-وبعد كده بنطلعو-وبنشطف البيض كويس-ونخليه يبرد-ونقشرو